पैला पैला मु फोन तेति धेरै चलाउने छेइन । तर, अछेल भने यी टिकटक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सप, लगायतका सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि भने ट्वीटर आइसकेपछि भने मु झिक्कै फेसबुक चलाउनका लाग्या छु । केइकी एकएक मिनेट मात्रै हेरु भने यी सप्पै सामाजिक सञ्जाल चलाउनाइ लागि कम्तिमा नी दश मिनेट दिनको दश मिनेट हुन्छ । तर, मु दश मिनेट मात्रै हेद्दइन । दिनको त मु दश पन्ध्र मिनेट भन्दा बढी त एकै अँ एप चलाउनो छु । अँ कइलै मु टिकट दुइ घण्टासम्म चलाउनो छु । कइलै फेशबुक चार घण्टासम्म चलाउँन्छु । दिनभरिकन हेद्दे हो भने मु अँ मेरो मोबाइल चाइ अब कति चलाउँछु भन्ने कुरा ठ्याक्कै त भन्न सक्दैन । तर, मुइले मोटामोटी चाई अँ पाचदेखि छ घण्टासम्म चाइ मेरो मोबाइल चलाउन सक्दो छु ।